أول شيء أمسك اللوحة وأحطها بالجدار اللي أبغى أعلجها عليه، وأشوف شكلها زين ولا مو زين، وأزبطها وأعلم بالجدار وين <hesitation> بدق لل للمسمار حق اللوحة، بعدين أدج المسمار للوحة، وأعلجها عليه، واشوف عجبني مكانها وزاويتها مزبوطة ولا لأ.